Laha milina fanasà finga koa moa zany mazava hoazy hoe igny zany tonga de hoe sahalan'ny hoe hitanao lafaoro fiketreha gâteau regny, de sahalan'ny hoe misy fandahara finga ao, misy fandahara vera ao, misy fandahara sotro, zany hoe apetsakinao zany de machine manodiky anazy sahalan'ny hoe mikosoky klin anazy eo de igny avao koa mikobaka anazy, sahalan'ny hoe misy raha kitihanao zany hoe ty lafa hikobaka anazy de ty lafa <hesitation> hanasa anazy am'savony. Zany hoe fa tsy mila antsika manasa finga am'tagna zany mbô ela koa de hoe aaa sasà ty de hoe de lasa mifanarana am'fanasà finga de hoe lasa eo mif- mialy kasà hoe aaa anjaranao manasa finga de iny zany tonga de hoe natao zany mba tsy <hesitation> hahasarotsy ny fanasà finga.